Araka ny hevitro zagny, dia azo alaigna namagna avy ny <hesitation> ankamarozan'ny kiva. Fa safidin'ny tsiraikiraiky ndraiky ny mahafantatra hoe kiva karakory mety aminanjy, hoe kiva karakory zagny no tsara alaigna namagna.